<hesitation> Karazan-kira ndraika an: misy ny vako-drazana, misy ny hira gasy an, misy ny basesa, misy ny slow, de reggea an, karazana rnb jiaby, ny rock sy ny rap ary ny music tropical jiaby.